باور اعتماد، یقین او د زړه قوت دی. باور انسان ته دا احساس ورکوي چې هر څه به سم شي، یا یو څوک یا یو څه رښتیا دي. دا د عمل، تصمیم او اړیکو بنسټ دی. په ملګرتیا کې یو پر بل باور اساسي رکن دی.